Loko mavo ndray de midika <hesitation> fahatsorana sy fahombiazana koa, zany hoe mitondra ny loko mavo ny Vatican ohatra. Ny tonga ao an-tsaina voalohany de loko anisany manaitra izy io ary anisan'ny loko mora tazana kokoa raha eo am'resaka loko.